<hesitation> Cadre photo koa zany, igny koa zany ampiasay igny mba itazoma <noise> sary igny raha ohatsy hoe misy sarinao tianao tsy ho simba na tianao tsy ho very de ataonao anaty cadre photo igny de eo i amin'igny soa petsaky igny, securisé soa <hesitation> am'zay koa sady mba hitan'olo mandalo an-tsanonao hoe ty anie sariny tam'mbô nanao an'izao e.